Me feguru que alo primeru la idea era de poné-las en sitius i suelus fríus pa no enfrial-ti los pies en el iviernu. Alogu, hormi hue amejorandu la tenología pala casa flameal, pos ya án díu tuviendu sotrus gastus, el primeru l'estal más a gustu que col suelu pelau i, pocu a pocu, s'envirtió en cosa decorativa i d'adornu i velaí las más anombrás, i las más caras sonin las alfombras persas.